وش أحسن إني أتحكم في عقول الآخرين أو أعالج أي مرظ؟ صراحة باختار إني أعالج أي مرظ، لأن كثير ناس عزيزة علي توفت بأمراظ مثل السرطان وغيرهن وغيرهن، لكن إني أعالج أي مرظ هذا شي زين مرة، إني أخفي منهم الآلام إللي تألموها، إن ممكن يكون في فرصة هم يعيشوا.